Mi medai yahugo sudu ka'aba. amma mi yelan mi yaha ngam mi rewa jaumiraawo am mi lara sudu mai no woni be kujeji woni ha nder sudu mai mi moita dum be jungo am.